رسالة نصية او تكست مسج يعني لانه اهو يكون <hesitation> ما تضطر انه يعني تبين ما يبين فيها العواطف او نبرات الصوت فيكون اسهل انك توصل الرسالة الي تبيها بدون يعني ما الشخص الثاني يلاحظ أشياء يعني انت ما تبيه يلاحظها